Raha araka ny vinavinako zagny dia misy akeo amin'ny telopolo mahery akeo ny isan'ny hazan-dranomasina izay misy aketo Madagasikara aketo. Izagny hoe tsy mi- tsy voafaritra amin'izay izy fa mety moatran'izay ihany koa.